Neene naluusikaa kilangi, sana nuu kilangi nu chena cha pwi iyene kosanku notendre kero na kwonendekero. taarifa yoyosi ira jirakuoje ilivo kilangi owooluandri, tofauti na- nakiibondo sii sana tuhu japokuwa nochene tetunye lakini kilaangi ni zaidi kwasababu nofumwemweka ihenda sana.